כ'וואלט גענוצט א פלעשלייט ארומצוגיין איבעראל, כ'וואלט גענוצט נייט-וויזשין גאגלס אדער נייט-וויזשין קאמארעס צו קענען זען מענטשן <hesitation> אדער א אינפרערד קעמערא וואס קען דיטעקטן היץ. וואלט איך געקענט זען ווי מענטשן זענען אדער <hesitation> אלטמאדישע ליכט סתם ארומצוגיין.